﻿Ebicweeka ebimbungiire biro binu ngenzireho Kaseese ha kilembe mines oku, nagenda mu paaka twarola ebisolo, <hesitation> ngenzire na Jinja, nomu kampala omu ndubasire rubasiremu, <hesitation> ntambwiire nomu town ya Fort munu, naho ntambuliiremu kimu ndozire ebicweeka bingi